اوکے تے، ٹپکدی نلکے نوں ٹھیک کرن لئی کٹھی سامان دی تیاری کرو۔ پانی بند کرو، سب توں پہلاں مین پانی دی سپلائی بند کرو۔ تان کہ ہور نال پانی ہور نہ ٹپکے۔ نل نوں خالی کرو، نل نوں کھولو اتے باقی پانی نوں نکلن دیو۔ اس نال نال اندر بچیا ہوا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ ہینڈل ہٹاؤ، پیچ کس یا رنچ دی مدد نال۔ ہینڈل نوں کھول کے نل وچ جیہڑے چھوٹے کور ہندے نیں، او پلنجر نوں تھام دے ہندے نیں۔ کارٹریج یا واشر دی جانچ کرو، اکثر ٹپکن دا کارن ایہناں وچوں کسے دا ہوتا ہے۔ واشر یا کارٹریج نوں دھیان نال نکالو۔ اتے نواں پرزا پا کے بدل دو، صفائی کر کے اندرونی حصے صاف کرو، کسے وی گندگی یا زنگ نوں ہٹاؤ۔ نواں پرزا فٹ کرو، نواں واشر یا کارٹریج لاؤ۔ اتے صحیح طریقے نال۔